क्याल्कुलेटर के हिसाब करन मे प्रयोग करत हए । जा एक प्रकारको विद्युतिय मेसिन हए । सधारण तय क्याल्कुलेटर जोड, घटाउ, गुणा अउर भाग करनमे मद्दत करत हए । जासे हिसाब किताव करनके बहुत सहज करदेत हए । अगठो से अगठो हिसाब के सहज करके बनादेत हए । क्याल्कुलेटर बहुत मेलके होत हए कोइ साधारण क्याल्कुलेटर, ग्राफिक्स क्याल्कुलेटर, कम्प्युटर क्याल्कुलेटर होत हए ।